اكثغ شي غريب صاغلي بحياتي - كنتو بترفك وكنتو عدعبغ الشارع ، كان الترفك احمغ ، وجت سيارة عتمشي تقريبا متين ، وعملت حادث بحيث ثث سيارات حولي كلتم ادمرو وكلم جو من يمي ما طخوني، فطلعتو من الموت بأعجوبة